<hesitation> tehwan nikan topais kihtowa katteh miak ntlahtolmeh, tlatlamantli n tlahtolmeh tlen ik seonmotlapowiah tinochtin timasewalaltepemeh pus katteh miakeh, nelli. <hesitation> Sekoninmixmati seki toyolikniwan powih kanah oaxaca, tlapowah zapoteco, seki tlapowah mixteco, sekoninmixmati okseki tokniwan tlen chantih impa chiapas <noise> tlapowah este tzotzil, tlapowah tzeltal, kihtowa okse onkah itooka tojolabal, iwan ihkon miak tlahtolli tlatlamantli tlahtolli onkah, tehwan nikan pus setlapowa mexicano, sekilia nahuatl, pues katteh igual tlatlamantli nahuatl kanah de puebla, nahuatl de oaxaca, kanah de de nika de veracruz, onkah nahuatl kanah de hidalgo, <hesitation> kihtowah onka nahuatl ompa guerrero, nekahki michiacán, ihkon pus tlatlamantli nahuatl katteh, pero se- semokaki, seonmotlapowia pus seonmokaki, aha. Iwan semotlapowia tehwan maski tlatlamantli mexicano pus sekonkaktok kenin techtlapowia, iwan semo- semotlatlahtlania semotlapowia pus maski tlatlamantli, pero seonmokaki, ihkon sekonchiwa <hesitation> seonmotlapowihtok, kanah seonyawi seontekipanotin, iwan sekonmattok sekonkaki setocompañero pues oksekan witz pero yeh tlapowa nahuatl, entonces ihkon maski sekonmatok okse estado powi, pero semotlapowia iwan, techonkaktok, techonkaktok, techonnankilia, sekiati techonkaki, iwan maski sekonkaki tla- tepitzin tlatlamantl- oktlamantli mo- yeh ontlapowa pero sekonkaktok, <hesitation> sekonkaktok. Neh no- nopapantzin yeh walewa osekan estado veracruz, kihtowa yeh tlapowa, huasteca, nahuatl huasteca, neli ke nikonkaki sa keh sa, san rapidito ontlapowa pero nik- nik- nikaki tlen kihtowa, nikaki tlen kihtowa, maski okse tlamantli ik tlapowa entos ihkon noawelitos nikin- onikinkakiaya ken motlapowiah, san rapidito motlapowiah mokaki, pero pus neh amo keman onikahxilih, maski ompa sekoninmitatin, sekoninmitatin noawelitos, kanah notios, pus sekoninkaki ken- ken tlapowah, tehwan sekonintlapowia pus ika tehwan totlahtol, yehwan pues notechkakih, technankiliah yehwan ika intlahtil, ihkon seonmotlapowihtok, pero pus neh amo keman onikahzilih ken yehwan motlapowiah, san neh nitlapowa pues tel neh ke onikahxilih, nik- desde nikonetl pues onikahxilih, tehwan nikan setlapowa mexicano. <hesitation> Ihkon kattehmiak tlahtolmeh, nikan tehwan topaís pero oksekan pues noihki kihtowa katteh, okateh- onkatteh idiomas pus okachi tlen pinomeh ika motlapowiah, kanah inglés, kihtowah francés, okse kiliah portugués, ihkon pues tlatlamantli onkah xamo oksekan wehka pus chino, japonés, iwan mayi ompa ich inon países kan tlapowah inon pues no- noihki seguro katteh okseki tlatlamantli n tlahtlmeh tlen ompa masewaltih ompa ik motlapowiah, porque pues masewalaltepemeh, katteh ik nowian, <hesitation> amo san keh san nikan, katteh nowian, asta maski n estados unidos, pues skei ompa katteh tokniwan mase- mase- masewaltih, pero pues yehwan okse intlahtol kipiah, tos ihkon pus katteh, sekimattok kateh miak tlahtolmeh, semi kanah sekonpowa ich n se libro, de la escuela, pues ompa hkon tlapowa, kihtowa pus katteh miak tlahtolmeh, miakeh tlahtolmeh katteh, este ich nochi nekan, tlatlamantli n paises, pero pues skei kihtowa yapoliwih, seki poliwih porque pues cmo ayekmo ihkon iksemotlapowia, pues tokonewan, toxwiwan kanah ma mostla ayekmo pues ihkon kimatiskeh motlapowiskeh, ayekmo pues ayekmo kahxiliskeh ompa poliwis totlahtol, oksekan kihtowa ihkon yayopoliwik, seki seki tlahtol kanah oksekan paises pues yayo- yayopoliwik, sa sekimatok omotlapowiayah se tlahtol sekimatok tlen itooka inon idioma pero pues ayekmo keh ikah motlapowia, tonses politiw, aha, politiw, keh nikan cerca kihtowa ompa puebla katteh seki motlapowiah intlahtol sa yehwan sa yehwan este awelitos, maski tetahmeh o siwameh pues ayekmo kimatih, iwan yehwan awelitos, sa kanah keski ompa katteh, se kanah makuilli n ompa katteh, pus sa yehwan motlapowiah cuando monamikih kanah itech ohtli motlahpalowah, pero pos inchan ayeko ikah iwan motlapowiah, tla kipiah i- i- tetahtzin se siwatl, o se tetah kipia isiwatzin, pus xamo iwan motlapowia, pero a- ichokowan. iixwiwan amo- amo- amo ik motlapowiah intlahtol, kanah yehwan ma momikilikan pues ayekmikah o- ikan ompa tlapowas inon tlahtol, ya san ompa poliwitin, tla keh ikah n chokoh okonihkuilo o pues keh axkan nikan anmehwan onkichiwah n grabación, pus keh ompa mokawa pus sikiera como keh para recuerdo ken omotlapowiayah pero pues neli ayekmikah okahxilih, o ihkon o- o- okitzikoh n to- totlahtol. Tonses pues ihkon kateh n tlahtolmeh, ihkon katteh tlahtolmeh miakeh, amo sekimati kan achi katteh, pero pues miakeh katteh, neli, katteh miakeh.